Karazany e parfum ane glace ty zany, pistache, chocolat, <hesitation> fraise, vanille, coco, de mars, indraiky mandeha zay mars, mars moa zany chocolat igny la e fahalalasika an'azy de misy avao koa noisette, misy avao koa menthe.